Ɗuum waɗataako, gam koo moye neɗɗo e mo yiɗi hoore mako, e mo yiɗani hoore mako, koo moye, sede neɗɗo vola e hunnduko muɗum, ammaa haala goonga kam, walaa.